<hesitation> nani taja yukú kuii, ñakoja akuu aja nani akuii makaja ihó ajan ñonaxhí ihó yukú kuii ihó ihó <hesitation> ta <hesitation> <hesitation>